ko chi shiki mbarkanndi ka gwa mbarkanndi mu̱ ta yi ɗyi mbarkannda ye mudlo ko me sonyi won ba kwaaran mu̱ ta yi makanndi ko sonyi da, ba aa kwarang, yang mbarkanndi ye du̱kki ƙu̱ aa ki yi mbarkanndi mu ndu̱ka je leni ƙu̱ yi khar mbarkanndi nu̱ mudlen tu̱ yi khar munkanndi nu̱ ke ku̱ mudlan tu̱k mu̱ndi ɓaro to tuk mandi barang zamany ɓanu lenii ke kharan mun ɓa yang ƙu̱ magham shakhtu̱n si tu̱ magham song nyiifiri ɗyi nu̱ke tuna sang leni tu̱ magham chanja nu tun khama nu̱ nllu̱nar mbarkanndi, ko chi shiki mbarkanndi ka gwa mbarkanndi, a munayi mbarkanndi ba, to ka gwa ɗyi mbarkanndi kikimndanang? ko peetar ba mu ndu̱k wa zu̱za snyo ɗya wane ɗya na ndu̱k mbarkanndi mu? amma mɓar mɓa, amma mu wa zu̱za u̱ya waane, haba ɗya waane ndu̱k munkanndi nu̱ka yi ɗyinang mɓa, nu̱ka yi ɗyinang mɓa, ɗyi kar nu̱ taba nu̱ ndu̱k ɓa sa khar lafiya to, toka tuk mu̱ndi ko sayo nyifi ɓa ma to ka songi amma no yi khar mbarkanndi nu mudlo ɓa, nyifi ɓa ka yi Quthu̱m amma khar munkanndang wa du̱k nu̱ lenu kuma kharang nje mbar ɓa, tuna zu̱m yar tun shi ye mudlo ba lemi chem ko zu̱m yar ɓami zu̱u̱ to ka shi ye woi mɓu̱ mudlo, mudlo ka shi yero, to nɗang zongli to mudlen shi ye mudlen, naa yang khar meni sai me vi ɓang zaran ka zu̱m ɗye zɓmndi ɓanda nu̱ zhime wura nu̱ ka vu̱r yar ye woi ɓa, yang mɓelle njim nggori, amma khar wami daa kam chem kharam mu̱n nu̱ nyezu̱hmi, chem vu̱r konu̱m ye yeng, ko tona nje khaɓa, ko mbu̱dhki to ka zhi kha mudlo to chii, tu̱ mudlo zhi kha nda ta tu̱chii, mumo yi ghi mɓa ma to ka nllu̱ kha mudlo to chii, amma khar leni kye a, a khar leni zu̱u̱m khar warem nu̱ zhu̱ zu̱u̱m khar leni zhum amma nu̱ leeni nang oh, oh se to ka nllu̱ me gomari tu̱ pitci ku̱ tu̱ ƙansi, amma khar mɓai daa shem ka nllu̱ kha yen tu̱m shi yar yero to zu̱mi tu̱ shi ye wi ɓaro tu̱ vu̱r ye mudlo to shi to zu̱mi aa num nje chele ɓami na kye khar lapiya to ka tu̱k mudi tu̱k mu̱ mudlo kap lapiya mu ta yi khar lapiya nu̱ mudlo ta ka shak lapiya nu̱ duniya kuna chema khu̱ti kap ƙu̱ magham shakhtu̱m tu̱ lapiya ndu̱k nu̱ gana ƙw da ponang ƙu̱ nɗu̱k ƙyi nu̱ kya san leni tu̱ shi ɗyi mbarkanndi ku ledang mbu wa da ku̱ ka tu̱k mudndi khar amma na khar zum zum ndu̱ nang mun mu? no yi khar mbarkandi nu̱ mudlo ɓa to ka tu̱k mundi funa? ko ta fun ba mu ta yi khar mbarknndi nu̱ mudlo ko ta fun to ka khambaari, ku magham kwaɗa war tu̱ magham tu̱k ghoori ɓami ɗyi nu̱ke chema shirang tu̱ tu̱k ku chema yi kya zu̱ran ku̱ magham sa tu yi khar mbarkanndi ku nuyen, chema ghu̱ti ghanu̱ ku̱ magham sa tun tu̱k ghoori barem, nu̱ kye tuna daran zum zum ma tu̱k ɗyi ɗyem shiki zu̱u̱ tu̱n tu̱k tun yi nllu̱na su tu̱n yi ɗyi mbarkanndi wa chema shiranang, tuna shiranang ba, amma ɗyi mbami nu̱m shiki zhuaṉ nu shi ko da ɓa, tuna shiran ba yen magham sa tun tuk mɓalarnang, tun shi dyi mbarkandi no zu̱n ndu̱k ɓa to vu̱r ye nda, no zu̱n nduk ɓa to ƙaada to ƙa shi yeda amma mu tu̱na shi ram wanang to ka tu̱k mundi amma khar no yi khar munkanndi nu̱ mudlo ba, ta tu̱k mundi ɓa, amma chema zu̱ran ye nu tu̱n yi khar muni tu̱n shi mbarkandi nu̱ke gwanu yi goma a tu̱na makaranta mu tuna yi tu̱n ye yen ɗam ba a kochi nu̱zhinang kor ta vu̱r ba sule rap ye woi a yi makaranta amma sai nu̱zhin wa zu̱za kai nana wani wa vu̱r kobo ya ai fuɗa nga makaranta sai nu daki kobo rap tu̱ vu̱r ya, yang kobo rap ndu̱nang ɗya mu̱zhin a to nllu̱, karago me gurmun to ka njii to nllu̱ gari ɓa me koba ta ka zaa. amma ledang za sai pam sai, du̱bu̱ ma nu̱ gama piti mɓangɓa belle tnu nduk leeni nuke dye masara khan nang za wade tun nu llunarang gomnati kuna kam za muzhin wa waɗa, tu na nllu̱na mu̱zhi nda ku kikimndan shoɗa? ta nga nlu̱ du̱pu̱ kaza tu̱u̱ mu̱zhin waɗa ba chere da, iza kai nana no zu̱n nllu̱nar lendang ɓa, nga za ka zu̱n fu̱na? ɗyi ɓami nu̱ zu̱u̱ wayen nu̱ wanu̱ leeni ɓa, amma du̱du̱ yang ngha ɓu̱r du̱pu̱ nga sagha war meni kada nu̱ gama nga mba, amma chem zu̱u̱ kobo rap nga ɓu Gombe nu̱ sara ta nga gwa kobo mut, ta nga ɓa ngoza kai nga yi mu̱zhin ta nga gab vara, nga keng keng tang mɓu ndu̱kwa nang khaghaɓa nga za ka nɗu̱ ba yi Gombe sai nga nɗu̱ Gombe nu̱ sara ta na gaɓi, yang ta nga gab ba vara ta masa karago ɓaro ta masa doye mɓa mɓu ndumɓi nake sarabe wami kaari chema mba su̱ amma mbu̱ chema nɗu goma kobo rap to da ɗyin ɓaro to nda gabɓ za nga da ɗyim gomar nga gwa sule rap wao ta yi mu̱zhindi na woi ledang mu gwa pam mo nu̱ gama nda ɓa za pam rapa nje khanda za pam kunung, za pam kunung?. nga za i nga za ai tayi lluna yang daa toka gwa pam nga kaɗa lluna tang gwa du̱pu̱ nga lluka numa nuke gwa nga du̱pu̱ mɓu da alapa nga gwadubu mbu gama piti mɓang mɓa, khar ɓa nu zu̱m tu̱ magham shwato nu nu̱ khar nu̱ke tu̱na shirang tu̱n songi tu̱n shwato yen tu̱ magham shwata nu kuma nu̱ke tu̱na shiran nu̱ zu̱mndi gome, tu̱ magham shwata nu zu̱mndi gome nu̱ kwaɗar mɓanu mu̱ni tu̱n kha nu̱ yen ko ki tu̱ kha lapiye nu̱ kwaɗar barang tun shi aa nu̱m kap lapiya chem waɗan kap lapiya shwata rem magham chem yi kulang nu̱ yen kap lapiya nu̱ ɗye musu ɓa to yi ɗye musu ɓa wani ta nji funa? nga za nga nji daam, nga nji ma nu̱ma? nga za nga nji ma masa goro nga za kai goro khara nba tang mɓer ye nu̱zhin nga za kai tun masa sai ndu̱k wa shi yenu nga za nga ma shirang ɓa nga yi ghu̱rtu̱ mu nga nji tanga gan nllip ta nga ɓa vara su̱ nga za nga ma shirang yendu̱k ɓa, yang nang ka nɗuma ɓa magham nu̱ shiya ɓa, ko a khara nllip nga da ɓara a me kapar nga vu̱r ɓara ɗya vu̱r tu̱ mɓu̱ magham kuma nga kuna da nu̱ ɗyi nu̱ shiki ya, ƙu̱ magham sa aa ki shoga tu̱ yi ɗyi markannda nga kunari, woi ɓang kap ƙu̱ daya yang nga tu̱k mu̱ndi kap nga tu̱ktang a ghooran ku za wa shi mbari nga zanga kuna, za kai woi ɓana ka yi kanaɗyi nga za to yang kanaɗyang tu̱ko sami za chem ngubungan nga za ohoh mba mbu ta gha yit ye mu̱dllo kam ba to khama ngubung nje. yang ba nga zu̱m lapiya nu̱ ngubung mɓangnang nga khara nu̱ mɓai ɓa ba nga yi vara nang nɗu gna ɓa yang ba nga kha lapiye mɓa nga tu̱ aa chi si, mu̱ toka mpu̱zhang ma, to mpu̱zh ngganja nang zu̱n nu̱ mpu̱zha ma ɓa, kume nang yi tun ye ɓa, tun nu̱ taba nga nu̱ nɗu̱k ɓa, belle ƙu̱ ndu̱k mpu̱zhang ɓa, ba nga za ohoh nha khar lapiye nu̱ aa ki sai dai mu nu̱zhin a ve mban nang zu̱n ɓa amma ndukwa nje ve mba mɓa chele mbang nu̱ ndu̱k nu̱ magham kuma ɗu̱ magham vu̱r khar lapiye ya tang waɗa lapiya ɗyi nu̱ke nga ma shirang ƙu̱ magham za ashiiri bang kap tung waɗa lapiya nga ghu̱tu kha nɗa magham to shwata nga, to shwata Qusonggi mɓa nga nu̱ nɗalki ku tu̱k ƙu̱ magham vu̱r zu̱mndi gume ye wara tu̱ shiku tu̱k wa yadda nuge nga shirang tu̱ gwa tuk tu gwa nllu̱m ku llum war nɗu̱ guma, tu̱ shwata war ya tu̱k ko ɗyi woi da nga ghu̱ti magham vu̱r kwaƙu̱nɗang memuna ɓa tu̱ vu̱r ndolndol ndi ye ko ɗyi da ku̱ magham yhi saukhi ya nda tu̱ nɗu̱la memunarang nga ghu̱ti khada magham nga kuma nga ching gha